Fomba ahaizan'ny zaza aby reo karazagna hanigny na karazagna légulégumen-draha na fruit io. Anao mandeha bazary igny, miezaka mividy karazagny maromaro. Ave tonga an-tragno igny ambara izy ity ô edy karaoty zegny e, ity ô edy ôhatra vapaza e. Ity ô <hesitation> hena e. Atao magnano zegny manoro azy aminazy. Mbô miezaka anao mividy karazagny maromaro ave atoronao anazy tsiraikaraiky.